भूरा एक अनोखा रंग बा। एह रंग के स्किन टोन और आंखी और बार वाले मनई बहुते आकर्षक मानल जाले और एहो सही बाती या कि एह रंग के बहुत कम आंखी, बार और स्किन टोन मनई के प्रकृति द्वारा मिलल बा। भूरा रंग सोचते हम्मे अपने देश के मिट्टी याद आवेला। देश के मिट्टी भूरा रंग के रहले के नाते हम्मे भूरा रंग से एह जुड़ाव महसूस होला कि हमर देश के मिट्टी भूरा रंग के बा। ओइसे भूरा रंग के कपड़ा ओपड़ा हम्मे कवनो खास पसंद नाहीं बा और दैनिक जीवन में हम भूरा रंग के उपयोग बहुत कम करिला।